<hesitation> Siklesa in thang nasa lutuk in ramsaatea gong aneinas emema, ramsaate tu an in siam rem emo an in son te angai trin ani. Kolum lutuk a thai te nim te an jaw chatei lawa, tu tuan ramsaate eilea in a atitlak nyam trin ani. Kolum lutuk a tuan natnate atama ramsaate anthipa nasadpoka, tau si se natna meleria te ang kai paa, savatepo anthina sani. Tui lian te korout lutuk <hesitation> a te an in siam rem angai nasaa, an in siam rem thei lawa tuan anthipa boka ani. Kove lumna hi asang zeela ruak sudan, amu melaw tul tul boka, ramngu atleem tul tul avangin, boruak thiang dim ramsaate mamotsu atleem pavek ani. Tuvang tuan mishing te heng harsadnate dauleta, pak tok zeela boruak thezel tul lakakan in ven angai ani.